أعتقد إنه لازم نحل مشاكل الأرض أول شي، لأن الإنسان يحتاج للموارد للعناية على كوكبنا قبل ما ننتقل لكوكب الأرض، فأعتقد <hesitation> البلدان لازم تعمل إيواء لإستكشاف الفضاء.